Khuhulukha disemba, halanga vana vovo vasi viza, muve halala disemba. Musinze ingokho, mutekhe zichavati mutekhe michere, khari munyala kutekha viremwa shichira vamenya mutauni utekhe viremwa uree yao, vinduyevo vyosi utekhaza murayao, amanyangavaza nimuyanza, nimusievakhu vuzwa sichira ulori khu vana vovo, vajukuu haya amunyange vindi yevo nimuyanza nimuyanza za nimuyanza shichira ni disemba muhulukha khulukha lia disemba yero sasa kwenya khazii kwambukha muhiga january, khandi vario husandizanga enee christmasi iyi musievekhu, musieve malago. mwimbe malago numwimbakhu malago, numusievakhu shina, rivaza na zingokho niziyaa nazingokho niziga, sikwakhamala christmasi yeneyo kwambukha muhiga, khuambukha muhiga january, khandi vanara vanavereo sande mamaa mbukhi muhiga vulai khuze khwenya khugalikhe niive uvigale vulayi nikhudukhayo, khavakhuvola khutukhi vulai, avazii, vamaa vakhurera mang'ana mama khutukhi vulai na ivee hurikhale awenao uvusariranga nyasaye vinda vana vanje kwambukhe muhiga namivembe khari vulai vinda vana vanje uvinde inze mwene, uvinde na hango, uvinde na marugu yanje josi khurula muzingokho paka muzingombe uvinde na nyasaye akhunulilanga avinda vana avinda mivugu avindu vitala nivaa virai viniu viene, khari mundu navira avola hango hao nuhalai.